<hesitation> Raha hoe zaho hianika tendrombohitra avo re- avo be a de efa miomana longany zaho a amin'ny hanina hanina de rano a de am'fitaovana mety ohatra hoe antsy, angady, <hesitation> tady amin'ny ifagnaniako ananjy de efa alefako ao hoe cal- i calculako hoe mety firy andro akeo ahavitako an'le raha de zay.